Voalohañy indrindra alo zaho minday fiaro satria raño mañahaky an'io ho misy lolondraño zay tsy fantatsy ny raha. Mañaraky amin'izay minday savo da no fa mijoboka an-draño iñy amizay zaho minday sorta. No fa miboaboaky iñy amizay zaho minday akanzo hisoloako no fa mandro zaho.